Tokolanxhi nañotexo xhi nuná, já xeteña xhite uu tuku nulo'ó nulojan nox <hesitation> ejanxe kikonte ité nolo há ña tul, ñaxolo kuexhi nani katuí alojan kekunteí, ha havajan <hesitation> a'á tenaxhi x <hesitation> jan tete kui'í kola lavixhi ndeña jaxoté tekuii lujan takui takaxhi nanaí.